أنا شخص كلش ما احب الاخبار احسه متعبه وتفكر زيد بشغلات ما لها داعي ما لها مكان بحياتك وانته تعيش حياه مدنية ما لك علاقة بالامور العسكرية ولا التفاصيل انته بحياة مدنيه ما كلش تحتاج ولخبر السيء دائما ينتشر بسرعه ما تحتاج انته تغوح تتابعو هو يجيك